Fômba fikarakaran̈a zardain zen̈y, tan̈y akendriky zen̈y amboarina akendriky. Asian̈a zeziky, asian̈a ran̈o avô aminzay alain̈y zen̈y i raha tian̈a ambolen̈y in̈y zen̈y, tsy haiko asa flera avô amin'jay atsatoko amin'zay zen̈y izy baka eo.